Pos por exempru... el golvel a atopal-mi con mis pairis... endispués de mesis en sin vé-lus m'enllena d'emoción. O enteral-mi de que la mi mejol amiga va a tenel un iju, tamién... Güenu, enque ain días que lo passu mal pola criatura i pol mundu al que va a portal, en verdá... Quandu arrematé la nuversiá o a ca ves que vo a un desconciertu d'angun cantaol que me cumpri abondu.., pos m'emocionu. I a ca ves que veu anguna delas mis penículas favorecías, m'enllena de emoción. Essa crassi de cosas m'enllenan de emoción i me hazin de sentil-mi vivu.